Anemkata shelekee <noise> kiukweli hadara nsherekee wandu atu zanu sasa kulingana sijui na Maisha <noise> namna kasababisha hata ntesherekee nangandu vangu mfike, <noise> <hesitation> tukaola watu ne kusherekea kulingana na uwezo nouli nao hauza ata eikei besidei nawe nziipe tagalamia ninii <noise> kulola saa futa mani na uti nangukwende ngeunaweza ningeombavo kile chino chikagu chenu kosti ne uwezo wangu ntu sina ilangataika besidei <hesitation> awaendi fulani wenzima yashelekeiyaa mwaaiya yaliya safi kabisa nengetatu kuzuuanda ndo unazalie.